Saq olõ-õi joht mullõ väega hää sõbõr olnuq, a tuugiperäst mi olõ häste läbi saanuq. Mi olõ kõik as'aq ilosahe tettüs saanuq, miä meil vaia um olnuq tetäq. Peris nigu purõlõma väega ei olõq lännüq. Nii et tegeligult mi võinuki sõbras saiaq ütskõrd ummõhtõ. Läämiq sanna! Saamiq sõbras!